एक दिन में खाय में लगाव समय में अगर चावल खाँचे। तो दस मिनट में खायल हो जाच्छे यह अगर गेहुं के रोटी। चाहे मकई के रोटी खाँचे तो से मिनट एक दिन के एक। टाइम के खाणा के लगच्छे तीनो टाइम मिलाके एक घंटा। के समय मिलाग जाच्छे दिन भर में घंटा में एक घंटा। खाणा खाय में लगच्छे ठीक उहे परकार से दिन के। सप्ताह में घंटा के खाणा खाय के समय लगच्छे।